Abun unya wura mayɛ lo a Amɛriki tun wɛwia we ɛnba se matete. Woro guenu bɛ bonibin matete mɛɛbe o be nɛ a wɛwia bun min bin matete.puna han van za ,pinpinza we sɛba matete.